To ir borey araŋ goono ga maa aayi. Taamey ra mo, ii gonda Taamu yaŋ kaŋ yaŋ ga baa gumo. Sohõ Taamey ra, Taamu kaŋ boro ga dan ka kwaay Habu daban no a goo, wo kaŋ niga dan ka kwaay Jingarey daban no a goo, wo kaŋ niga dan ka ɲumay ka kwaay kosandi ra ka ɲumay ni di Taamu suusu, suusu boro g'a dan ka kwaay kosandi ra ka ɲumay, Taamu boro g'a dan kosandi ra ka kwaay ka ɲumay da ma ye ka k'a man gisi g'a nima sambu taamu kaŋ niga fattan d'a ka kwaay kwaarey ra danga Hiijay, Cabu, Masallaci nga Jingarey i kulu day niga hin ka wadin yaŋ dan kond'a. Taamu yaŋ mo goono, waŋ kaŋ niga dan ka kwaay Saaji don saaji gana yaŋ m'a g'a se. Danga nima dan dan ka haw ize. Taamo din kaŋ i ga dan ka din na dan m'a haw. To a dumo no b'a ni konda Saaji din ga zuru, a si funu ni C'a g'a. To a se no i ga ne ase Dan ka haw ize. Taamey wo i goono i boobo fa, kala wane yaŋ no ay du ka ci araŋ se cindey. Amman ii man b'a to jina sanku fa ayma kande taamey kaŋ duma ay ga soobay ka ci araŋ se. Yaadin no Taamey goo da, Taamey goono daban daban. Taamu sunsu nga wo a gwayo ga baa gumo kaŋ goono a se. Ma Taamu sunsu dan ka ɲumay da ma ka ma ka kate alwalan d'a, ma ka ma hay kulu ma hari dan aga, hay kulu no Taamu suusu a si te. Amman taamu fo goono kaŋ din na hari dan aga, a baŋ ka tunu nooya.